Ime tego mar kato megoi lia cup tea? Alie hagololo lase ga tsi ramun. mamuna togo hagololo ia lia tsi ramun alie na suata gugone guma matsi ruei. lue guma matsi ruei. hatse gats tula. hagololeieg atsi ramun. hagololo hakapeiega tsi ramun baltena lu tale gumats suka(sugar). ats ti bek. tsi temoa na ti bek. u lemon. lu gats kalan lemon. tsu negats ramun ats hiski tra kap. tsugi tra kap balia te kato taleiega tsi suka nats ha te sohala megilia ats ramun ats hiski. habilil talegen iahana kap. bilil nagen. bilil nagen balte tohala talag. tohala talag. tego niga waien. tema swit ha antueneien turu ngilngil tar. le hala honoto iegats ha. tsia hahonoteni ba lia te tuan siru talegats kap ti